Izy koa resaka hofa-tragno ndraika aty ah, <hesitation> arakaraka tragno zegny izy, misy ôhatragno tsotsotra tsy de mahaventy be regny mety andagny agny amin'ny valo aligna ziska iray hetsy ariary isam-bôlagna, <noise> fa izy ka tsaratsara zegny izy ôhatra agnambo etazy, misy jiro, misy ragno, misy la douche sy ny tarigny agny agny amin'ny roa hetsy agny amin'ny akapobeagny.